Mebɛfa nkan no ndwom sen ndɛ mber yi ndwom osiandɛ, nkan no ndwom no, wͻdze abasɛm beberee na wͻdze bobͻ mu na wͻdze bͻ. Wogyina hͻn abrabͻ mu suahu nna ndzɛmba etsitsir a ͻwͻ abrabͻ no mu, woegyina do wͻawen no ho ndwom wͻabͻ ama etsiefo. Na ndɛ ndwom yi dze, ͻnam dɛ hɛn ankasa hɛn enyimdzee na yɛpɛ dɛ yɛtͻn ntsi, eyɛɛ a nna dza hɛn ara yɛpɛ dɛ yɛka no nyinara yɛdze afora hɛn ndwom.